यह एक पुर्णांक और काटी निलन संख्या होगत है यह एक। वास्तविक भी संख्या होगत है यह ना तो अभाजे है और ना। ही अर्ध अभाजे है मिहा इले सुक के प्रभवाए के मुताबिक। यह एक मात्र सुन्योंतर पुर्ण गहाथ संख्या है जो किसी अन। पुर्ण गहाथ से एक कम है यह अन अंत प्रतिक से जुडल होगत। है जिन रन निरंतन संतुलन और कर्म से मुक्ति के परतिनद्ध। करते हैं अंग जोतिष में संख्या आठ का स्वामी सनी गरहोगत है। सनी नयाय के देवता होगत है इसलिए यह अंक असूभ नहीं हो। सकता जीन लोगों का जनम तारीक महिना के आठ तारीक है। सत्रा तारीक है सबिष्ट तारीक है उनका मुलांक आठ होगा।